भन्न का मुप्ता विशाय रहे, हिंदी भी रहे, गनेद भी रहे, विज्ञान भी रहे। सवस्क्रात भी रहे, अंग्रेजी भी रहे, और उकामा अप्लिकेशन भी आवाई, निबन भी आवाई। उकाम लिकी लिकी निबन भी देनों, <hesitation> अप्लिकेशन ले भी देनों, और मारी स सबसे फेरिवेट चीज़ थी। हिंदी, हिंदी माहो इत्तो टाप थो, इसकुल मा, इस साओ, मारी साओ नमबल आवाई जाता था। और नमबल कश्यापाद जाता था, बाग कि दूसरा विशाय मा, यह गनेद, सवस्क्रात में, यह माका कही नहीं होता। क्यों नहीं होता, हम ज खुले जातो थो, कि वाह, इता की हिंदी माहो एप नमबल पड़ाईं।